ما أحب إنه أغير إسمي، أحب إني أحتفظ بإسمي الحالي، والسبب إنه أمي وأبي إختاروا لي هذا الإسم، وهذا جدري يعني أنا إنولدت على هذا الإسم وعشت عليه وعرفوني وحبوني كل الناس على هذا الإسم، وإتعودت عليه ما أحب إني أغير إسمي خلاص.